Ngaid bap kan tihenei tunfa tun kami incandescent bulb txik haun ta kei dudewong ka i tungsten maa kani ta kamilau ka txini dan. Omleta tun ha tun fluorescent bulb pau maa tun <hesitation> LED bulb tunlai haun ha tun LED bulb pi alor pera LED bulb ha tun hai. Electron movement ha tun semiconductor material haun electron ka ata <hesitation> pasan ta hai negative electron haun ka tun bichu energy haun a release ha tun. Kami energy a release haun ha tun white light haun a release ta tun fluorescent bulb pau maa tun <hesitation> mercury vapor haun ka electricity electron haun ka <hesitation> ati exciter kami UV light haun a CMR UV light tun phosphorescent coating haun. Bulb tun phosphorescent coating haun ati in tanu tun incandescent bulb pau maa tun karin paas kan tungsten filament ka ati saa ati satmak kan aran en bhaatani txuk.